Pomidor sousini ochilgandan keyin muzlatgichda besh yetti kun ichida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Agar sous yopiq holda saqlansa, uning muddati odatda bir ikki yilgacha bo'lishi mumkin. Shuningdek, saqlash shartlariga e'tibor berish lozim, chunki pomidor sousini saqlash muhim ahamiyatga ega.